crɛyon a benɛ yan crɛyon a sunu nɛ wa'a danu ni a danu sununɛ in yɛrɛ dabora ani we dɛsin na ni we dɛsin na be abe crɛyon avantagi a benɛ oyi tua bun to mu yan a lebi a ci'an a lebi ji a efase ji to mu a crɛyon avantagi ma tete don toni biso so zo mini ni danu punu'i a mu wian ca wɛ na don purke a ma ji we to o we a eni a eni ɲu tumabɛ a eni ɲu tumabɛ yirawe a we ji tora